Iyatu tau tau to biasa solang katammu solang na perdi. Iyatu waktunna sitammu to lakona dikampus sisola iyatu hal-hal bisa dibahas ko tu sitampe to hal-hal apa dijama jo kampus. Iyato umuruna to sangumuruna duampulo taung. Iyatu inangku biasa to jo kampus.